Karazagna loza voajagnahary draiky zegny tegna matetiky kaofa fahavaratra aminay de tsy maintsy misy cyclone fogna de cyclone io matetika miaraka amina rano be, de misy horohorontany koa de misy volcan mipoka regny koa.